والله هذا السؤال مستحيل أعرف جاوب عليه إنه مو شخصيتي أنا أنه تبدأ حوار أنه أروح لحدا وأحكيله أني معجبة فيه أو أنه فيني أتعرف عليه أو مادري شو لا أنا بجلس <hesitation> بشوف حالي عالعالم وهو اللي بيجي ليا لعندي ويحكيلي أنا بدي أتعرف عليك.